A-a gexa, à un mortöio, à de dònne vegie che se dixan de cöse tra liatre, che mi no pòsso capî. Se parla à bassa voxe, se ciccioeza, comme se dixe in zeneise, pe rispetto, timô ò atri sentimenti do genere. De vòtte anche pe di fin meno nòbili.